Ман худам футбол намебинам. Вале агар интихоб кардан лозим бошад, ман ба варзишгоҳ рафтанро интихоб мекардам. Зеро дар варзишгоҳ фазо тамоман дигар аст. Овози баланд, эҳсоси зинда, мухлисон бо якдилӣ дастаашонро дастгирӣ мекунанд. Ҳатто агар ман аз футбол чизе нафаҳмам, онҷо будан як таҷрибаи ҷолиб ва хотирмон мешавад. Аз телевизор дидан осонтар аст, аммо он ҳаяҷон ва муҳити воқеиро надорад. Варзишгоҳ бошад, зинда аст, пур аз энергия ва эҳсос. Барои ҳамин, ман дидани бозиро дар варзишгоҳ афзал мешуморам.